Suat'ta tura befan'a ira kuforu fanga tata nusi'ra, suat'ta taka tura befana tura befan tuntunura ira nimatelas'a mo jat'teteira lok. Mami tta si falabon ira dakulelan tura fanga farot iwa si tei si daruk fangare ira suat'ta, befan'a. panggala'ra isik mo naratan nai junya masir iwari le fanga me fasa barot isik nai iwa, suat'a ira ni karjara milian maluk mami baba si dawei suat'ta ira damaton dadamu kela tutuuu kadal laka si nabrit wida waluk ira damaton dadamu'is sampe tikusar si nabiloir wawani dakulelan tei waloka, lekan dodi baira lau wanura mami nina si damaton datunu sampiiii idadi suat. befan'a waluk ira. Lekan kel in'nai mamai baba si dadamu i'sati nikel tubar'a ira lekan dafagaumun'i nai dawei peli-peli nai sampe ulan sa, ulan roti ira befan'a sidaka walomin cikar lok lira. Oras nira roti nugu toi sa kutagi kubail mami befan kutagi kubil kubail kubail tutuu sampe nai nugu babotak sa ni lokasi balar'a kuruka mami kel tubar sa booo roti mami lama tinagi isa'te nabadein loka nabadein tefo kuroka mami kel tubar sa loka iwa, roti ku koman nai pedara mo kurujang natagi loka kulait kel sa'ti abis ka nibefan si kutaru wawa tumpat'a siabis kuwei nai kutagi kumuli mami botak inilokasi isa'te isampi boh roti nugu toi kukomak nai befan tura pedara mo kufalaru loka. Kufalaru loka mo farek boi taira tu mami botak ira, rotu ku sugut kami bua <hesitation> sugut tura mami befan isa'te tutuu mami botak'isa'te natagi namuli nalau sebi, roti ku kenu afira bua kumaton kusaran befan isa'te roti kumatoran kuka tura mami suat lakar sa, roti kuka befai ira mo le kuku nai nugu tao kuku'o lebi roti taka ababis boluk le todi babotak ni o'ca lau nai boluk nafial. Mami nina si disanang ira nai befan matamatak ira wida dasuka tuntunura tei <hesitation> wida di sanang'a ira dafanas bua, dafanas boira ale suat lakar fat waluk'o damaton daka'i ababis suat lakar lim waluk'o damaton daka'i <noise> ababis sabap befana ira ni matelas'i bomari'a nao tei loka imatelas tuku. Fanga befan tura suat'a ira nagamari mami tata nusu loka tutu oras iwari mamai baba si nadadu tarus nai'a <hesitation> ni tata si dafakamian loka fanga sia reira, wida daka fanga si daroka abat'a ata ilu'di watan'adi <hesitation> fangasi reira nawei mancia damaasingat walu mo si widamo mancia si ababis tei.